بختار <hesitation> يكون عمري ثلاثين سنة هذا العمر هو الوقت اللي يكون الواحد فيه مستقر بحياته عنده خبرة وفهم أكبر للدنيا بعد الصحة تكون جيدة والطاقات موجودة يعني أقدر أسوي أشياء كثيرة وعشت تجارب كافية وأستعد لاكتشاف المزيد. بحس إنو في هذا العمر أقدر أوازن بين العمل والاستمتاع بالحياة.